ཕོ་ལནཌ་པོ་ལནཌ་ན་ཇུསཏ་དེ་ཧེཀེན་མེ་དེ་ཅུ་གི་སམ་ཁ་ཏེམ་ཅི་ཁེཔོ་ས་ཇིན་ཧེཔོ་དུ་སེནཱ་ཁོང་གི་ཨལོོ་དེ་ལོ་གཅུ་ཏི་ཡ་ནེ་མེ་ན་སཀཏི་དེ་ལེ་ཤ་ཡ་ལོ་ཡ་མེ་ན་སེཀཏི་ཤ་ཡ་ཅུ་ཕ་ཡ་ཏི་ས་བོ་ང་གི་ཐོང་ཅུ་ཅེ། དེ་ལེ་ཅིམ་ན་ཤ་ཡ་ལོ་ལ་ཅི་དེ་ལུཀི་ས་ཇིན་ཧེཔོ་ང་གི་ཐོང་ཅུ་ཅེ། ཨོ་ཁཱི་མེ་དེཕུ་ཀི་སམ་དེམ་ལོ་ཁེཔོ་ཅི་ག་ཅོ་ཀྱི་ཧེཔོ་ཐ་ས་ཇི་ན་ཧེཔོ་ང་གི་ཐོང་ཅུ་པོ་ཨིན་པསླ་ཨིན།